Preferisu andé mangé al risturant perché sun pa bun-a a cüziné, me omu a m'di sempre chë sun pa bun-a e chë cüzinìu pa bin e alura al e mei andé al risturant, stese calm s'la cadrega e mangé tante coze bun-e preparà da autri